Color nrida no coloryo ta ho color color kui, color koa, color kuxhíi, color nrei, color koan, ho o on. color color yaá color ho o on color tón, color yee.